Mifiri ya wihi <hesitation> nighire ndambe eghenda Arusha. <hesitation> ukaghenda na mbwia Arusha kindo kwahu- kwa- kwa- kwafurahia kwaira njia, hathwa njia ire- endaa njia irehenda- irenda babati. <hesitation> Njia kwa vona nitofauti kwa kuphona kana nyama <hesitation> kwana kwalimera nitha. Phundu hauwie laa kami lukwese imoru kudukwerue tofauti yakwenu ku warokukwororea kwenu kweru haghire kijae. Nihandu haghire liandikiche ngalau khagenda kwio khavona handu haumiza na juu kwamaana tofauti tukibaki muweru bughomia kweru kwavona kwako kijani ki waphona ku- kundu handu hecheka ikira maeneo wavarua au neeja ile.